<noise> jevae tuisava reta ipuere jaereta oñemongoi i japiperupi i <noise> jembeirupi otuvuñeereta jokuarai jaereta oyoeka imiari <noise> oyoupe jaeramiñovi <noise> jokuraivi jaereta ipuere oyerovia i mbite rupi.